اچھا پائی اک ہور سوال کیتا کہ اگلے دس سالاں وچ تس کہ کر اپنے گیوچر اچ فیوچر نے دس سالا وچ تو کہ کرنا چائینا ایں. تہ سب سو پہلے یو سا کہ میں اگر جنا فرض کرو کہ میں اگر سیفٹی آفیسر نا کورس کری شورنا نا سیفٹی آفیس نا اک سال نا میں کورس کرسا.ناوش کورس کرسا کورس کریاگر میں بر نکلی جانا بار نکلی میں تقریبن تقریبن دو سال اگلے می ایڈجسٹ ہونیو جی کسہ جگہ کم کرہ یا کسہ جگہ نوکری لوڑنیو ٹئم لگہ لی دو اک سال تقریبن لگی ال .مکہ دوسالا بعد مکی اگہ جاب لبسی جی تقریبن اٹھ تقریبن چار پنج لکھ رپیا ماڑی اگر سیلری وہہ چار پنج لکھ ما ڑی سیلری وہہ تقریبن میں اپنے دو یا ترہ سال میں سہی ٹکا کے لاسا. دو ترہ ,ترہ سال تقریبن لاسا ای لاساں ترہ سال لائی تو بعد ,استو بعد ماڑا مطلب مائنڈ سیٹ اے بنیا کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کرسا اپنا مطلب کہ کاروبار کھولسا مطلب لائک اونلائن وی بوت سارے تریقے دے کمائی نے اسہ طرع ماڑا مائنڈ سیٹ اس طرع بنیا کہ ذہن بنیا وا کہ میں اگہ اون لائن کوئی کم کرا کوئی مطلب اس طرع نا کم کراں جس وچ اگہ ماڑی آنے والی نسل کا وی فائدہ وہ ماڑا وی فائدا وہہ تقریبن ترہ تقریبن چار پنج سال نال پنج سال تہ مکہ لگ ای لہ مطلب کسہ جگہ ایڈجسٹ ہون لگہ نوکرنیو استو بعد تھوڑا جا پیسا اچھی گچھہ استو بعد میں شادی کری دی, شادی کری تہ تقریبن میں گراں اچھی شادی کرساں شادی کرسا استو بعد کوئی میں تہ زیدہ نہ ساچنا پیا ناس کہ تقریبن دو ترہ بچے بوت اینف سے. یار دو ترہ بچے بوت اینف سے کیا کہ دو ترہ بچے تو اپر گیو نا تہ تساں تہ تھوڑا پریشر ہوئی جانا .یار اک بندے اپر تھوڑا بوجھ بنی جانا یار اس طرع آکہ ین اک بندے نا اک بچا وی سا اس نے پیمپر کسرہ پورے کرے .اس نے دود کسرہ پورے کرے اسنے مطلب ہور جیڑے اسنی ذندگی نے بوت ساری سولتے ہونیاں نا لائے نی چیزاں مثلن کپڑے ہوئی گئے بوٹ ہوئی گئے او کسرہ پورے کرا اسرہ ماڑے خیال کہ یو سا کہ اگر دو ترہ بچے تساں نے تھے تہ تس تساں نے او سہی تسا اپنی ذندگی مطلب انا کہ آ اپنی ذندگی گزاری سکنے, او اگر تساں استو ذئدہ کرنا چاہنے او تہ او تساں واستہ مشکل ہو جانے او مشکل کس رہ ہون کہ جدو تساں ساڑے فرض کرہ اٹھ دس بچے دے اگر تسادے کولوں کھانا تساں دے کول پنج بچیا دا سا تسا اٹھ بچے کس ترہ ڈیوئڈ تقسیم کرن لے او کس ترہ انا نا پورا کرن لے. او جی اٹھ بچے وہ اٹھ بچیا نا کھانا کسرہ دین لگے او پنج بچیا نا کھانا اس گلہ مطلب مارے فیوچروچ اے پلان اس طرع نا اک ذہن بنایا سا پلین بنایا سا اگر مارے ہون لگے اگر ترہ بچے ترہ بچے انا نی میں پرورش اچھے طریقے نی کری سکنا, اچھے طریقے نی کری سکناس استو بعد انا نی میں مطلب انے نے سکولہ نا وی خرچا اٹھائی سکناس کیاکہ مکی پتا ہانا ماڑے کول اتنے پیسے سے میں اتنے بچے پیدا کرا ,او اک مطلب فیوچر اچ مکی پتا چلی گچہ میرے کول کتنے پیسے ہون لے میرے کول اگر وی لکھ رپیا ہو اگر ماڑے کول سیونگ ماڑی کتنی ہون لگی ستر لکھ رپیاہواک کروڑ ہول تہ اسنے خساب نال پتا چلی گھچھنا نا کہ یار میں کتنے بچے پیدا کرنے چائی نے اگر میں اگر زئدا بچے پیدا کرا کہ زئری گل اہہ انا نی میں چیزاں پوری کری سکناس اگر نیس کری سکنا تہ فر میں آٹومیٹک می اے پتا چلی جئے یار میں اک دو بچے پیدا کرنے ترہ بچے او تہ اک ہونا نا کہ اتنے بچے ہونے او اللہ نی لین دین ہونی جتنے بچے دین دوا تہ مطلب دو ترہ بچے بوت اینف کرے سے مطلب بوت کافی سے انے دو ترہ بچے تہ فیوچر اچ انشااللہ اگر جہ تھوڑا پیسا تقیبن فر میں انویسٹ کرساں پیسے لائیپیسے لائی او نا پیسے لائی او نا لائے نا یو فئدا ہونا نااک ہونا اک غلت جا لاوانا غلت نتیجا ہونا اک اچھی جگہ لاو نا اسنا اچھا نتیجا مطلب اسنا کوئی اچھا رسپونس اچھن اچھا نتیجا اچھن لایا کسہ ہوٹلہ وچ لائی شوڑن لائک میں ہوٹلہ کسہ نال پارٹنر شپ کری شوڑن کسے نل ملی تہ کم کری شوڑن تہ اس نا یو ہون کہ اسکا وہ اپنا <hesitation> فائدا لبنا ہول مکئہ وہ فائدا لبنا ہوسی تہ اسکی نظام وی چلنا ہون اپنا کر نا وی نظام سہی ہو ان فیوچر انشااللہ اگلے دس سالا وچ میں حج وی کرا انشااللہ عمرہ وی کرسا استو بعد اپنی خاندان کہ اپنی انشااللہ میں بوت پہلے نا یہ سوچیا سا کہ میں اپنی والدہ اور والد نا عمرہ کراواں نا انشااللہ حج وی حج نی وی امید تھئی کہ انشااللہ حج وی کراسن نی لیکن عمرہ میں لاظی کراوا نا انفیوچر اگر میں کامیاب ہوئی سکےس تہ انشااللہ میں کامیاب وی ہون اگر میں مخنت کرناس نا آکھن آللہ وی کہتے نا مخنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ مطلب مخنت کرنے والوں کو پھل ضرور ملتا ہے اسی طرع میں مخنت کرا تہ لاظمی گل دی مکہ پھل لبسی اور ان مطلب اہ اگہ آنے والے دور اچ نا میں سیہ کری جنا مخنت کری شوڑنا آنے والے دور وچ ماڑے مارے بوت آسانیا ہون لگیا اک تہ میڑے کول پیسا ہول لائک پنج سال ماڑے گزری گئے پہلے پنج سال ماڑے گزری گئے پہلے پنج سال ماڑے گزری گئے مطلب اپنے ایڈجسٹمنٹ کیتے نی گلہ ماڑے نوکری نی گلہ فیر میں شادی کری شوڑی اگلے چھیوے ستے اٹھے نو دس سال سے نا باقی جیڑے پنج سال سے نا انا پنج سالا میں انشااللہ میں کسہ ایسی کنٹری وچ گنا نا مطلب جتھے کہ بوت ذیدا بوت ذیادہ مطلب کہ منی وی پیسے اپنے اکٹھے کری سکنا سا اپنے کر وی بنائی سکنا سا استو بعد اپنی انشااللہ اک گڈی وی رکھسا فارچونر نی می بوت لوڑ دی اک فارچونر اک ویگو ڈالا ہوئی گچھہ اک لیمبرگینی یا مطلب بوت ساریا چیزاں ہونیا جیڑیاں بندا کنی سکنا مطلب سوچنا یار ماڑے کول اہ چیز ہونی چائی نی اہ چیز ہونی چائی نی میرے کول بائک ہونا چائی نا میرےکول الحمدواللہ بائک تہ ماڑے کول جنا وی تھیا تہ مطلب میرے کول بوت ہونی سی کہ دوئی گل دی میں جنا منایا سا فیس بک نا پیج بنایا سا جس وچ میں اپنے ولاگ اپلوڈ کرا سا لائک میں اپنی ڈیلی روٹین نے ولگ یار میں اےتے کرنا میں صبع روٹی کھاناس تہ فر میں دیاڑی نماز پڑنا تہ شامی میں افتاری کرنا روز میں ایہ جے ولاگ بناس تہ اس ولاگ میں اپنے پیجہ نا نام وی رکھیا لائک امی ولاگر لائک امی ولاگر میں اپنے پیجہ نا ناپ رکھیا سا ٹکٹاک نی آئی ڈی وی بنائی سی تہ اسشااللہ امید سی کی میا اس وچ کامیاب ہوئی ایس تہ میں کافی پیسا وی بنائی سکنا سا اپنی مطلب اذت دار وی بنی سکناس تہ استو بعد اک اچھے لیول اپر وی گچھی سکنا اچھے اودے اپر وی گچھی سکناس اگر میں اپنے سوشل میڈیا سئی کری یوز کرنا س تہ نا میں بوت اگے گچھی سکناس تہ تقریبن کہ دو اک سال لگ لہ کہ میں اگر سئی کری سئی تگڑا ہوئی نا ٹئٹ ہوئی اس چیزہ اپر کم کرہ جی کرہ ای کرہ تہ ماڑے ذہنہ اچ ایا بیٹھا ہو ل کہ کرنا ہوسی ہن میں اگر کرنا سا نا فرض کرو ہن میں ولاگ بنایا لگہ ولاگ بنانے واستہ میں آکھنا سی کہ میں بنانے ای بنانے سے پاویں جیڑا کوئی آکھنا کی پونکنا وہہ اجی تو اہہ بنانا اے اہہ بانا ایں تہ اہہ گل بانا ایں تہ اے دا اہہ کی کرا اہہ کی کرا میں بس ذہنہچ نا کنو نا زہنہچ بس استو بعد ماڑا یو ہول کہ میں ذہنہچ نا کنا تہ <hesitation> اگہ تھوڑی آنہ وولی اگر اک سال گزرہ نا کہ پتا او پچھلے لوگ جیڑے می آکھنے کہ تو اہ کرنا سی ویلے کم سے اے لوفریاں مارنا سی تو اہہ ٹرنا مارنا سی تو اے اول تے وہ ہول تہ اوہہ فیوچر اچ تہ اک سال بعد مکی آکھن یار تو پہلے بوت کئیا سی یار ہن اسا وی اپنی ویڈیو وچ آن اسا وی آپنی اوس وچ مطلب اساں کی وی اگہ آن تاکے ساڑی وی ویڈیو وائرل وہہ کتھہ اے ملین ملین ساڑے وی ویو اچھن کوئی ساڑے فالور ہوئی گچھن اسرہ نے لائک بوت ساریا چیزاسیا تہ اسا نے مطلب اسا نی فیس بک اپر پیج وہ ساڑا وی مطلب آس وی فیمس ہوئی گچھا تہ اسنی گلہ میں اے کوشش اتھہ لگا سا س کہ میں مطلب کوشش اپنی چھوڑنا نیس ہن میں اگہ مطلب فرض کرو کورس وی کرسیس نا تا وی میں اپنی کوشش نا چھوڑنا میں کوشش اپنی جاری رکھن اور ان فیوچر انشااللہ میں کمیاب ہون تہ اپنا ناپ اپنے امی ابو نا نام وی نام روشن کرا انشااللہ تہ انا کی حج عمرہ وی کراسا تہ اپنی پوری فیملی کا وی انشااللہ بوت اچھے طریقے کے میں انا کا مطلب انا نی پیروی کرسا انا نی دیکھ بال کرسا جسرہ اپنی بڈی ہوئی گچھہ ماڑی بڈی ہوئی گچہ میں اسنی بوت اچھے طریقے نی دیکھ بال کرسا میں اسنے پیر وی دبائی شوڑا کوئی مصلہ نا ہونا بڈی نا حق ہونا خاوند نا وی بڈی اپر حق ہونا یار اک دؤے نی ہیلپ کرنا مدد کرنا کسہ وی کم کوئی وی کمدا نا اس تہ مل جل کہ رہنا نا او بوت اچھا کم ہونا کہ ملی جلی رہنا تہ فیوچر وچ اگر سمپل ایہ گل دی کہ اگر تسا کامیاب ہونا نا تہ تساں اپنا مائنڈ سیٹ پہلے بنائی شوڑنا کہ اگلے دس سالاپنجا سالا دوا سالا تنا سالا نا میں کہ کرا اگر تس او پہلے بنائی شوڑنے او نا اہ میں کرنا سا او تس کری سکنے او اگر تس ماڑی طرع ہن میں اڑکیا وا سیس میں آکھنا سا کہ میں یونیورسٹی گچھا کدہ میں آکھنا کہ میں بار گچھا کدہ میں آکھنا کہ یورپ گچھا یورپ پیجنے آلے پیجی شوڑنے لیکن فلخال پیسے نی اے کدہ میں آکھنا کہ میں یونیورسٹی گچھا کدہ آکھنا سیفٹی آفیسر نا کورس کری فر بار گچھا کدہ میں آکھنا ماڑا کوئی نکاخ کرا چھوڑہ کدہ میں آکھنا ماڑی کوئی شادی کرائی چھوڑہ تہ بس اہ سوچا ماڑے داغہ وچ پئیا ویا اگر میں سوچ کنی ٹرا نا یار میں ہن یار پہلے میں <>کرناکورس کرنا فر استو بعد میں کرنا بار تہ فر گچھی اگلہ اسہ طرع آستہ آستہ اگلے کم وی ہونے گلنے مطلب کورس کری بار گچھن دو چار پیسے کٹھے آ رین فر مڑی اچھن فر مڑی اچھن تہ اپنی شادی کرن فر استو بعد اپنی اولاد ہو استو بعد اپنی اولاد نی گلاں سوچن یار میں اپنی اولاد گلہ کوئی ایہ جا کم کری جلاں جدو میرے تو پہلے تاکے ماڑی اولاد واستہ کوئی آسانی وہہ تاکہ او بعد اچ رلہ نا کتھہ اس طرع نا کم کرن نا تاکہ او بعد اچ کرہ رلہ نا تاکہ یار اس طرع نا سین نا یوئی گچھے کتہ مطلب کتھہ پیک منگنے یا کوئی اس طرع نا سین ہوئی گچھہ استغفراللہ اللہ نا کرہ اس طرع کوئی ہووہ لیکن میں اپنے فیوچر نی اپنی پلیننگ اے ہوئی تہ انشااللہ میں فیوچر وچ بوت اچھا اک انسان وی بنسا استو بعد اک اپنی فیملی واستہ اک اپنی پوری کمبے قبیلے آستے اک اچھا مطلب اپنی اچھی اک <>سوچ دئی گچھن کہ کس طرع ذندگی تس گزارنے او فیوچر اچ تس کہ کری سکنے او مطلب اک بندہ ہونا نا جدو اسنا مائنڈ سیٹ بنی جانا نا کوئی چیز اس حاصل ہوئی جانی او کوشش کرنا یار میں اگر حاصل ہوئی گی نا میرا جو ماڑا جا کزن سا پرا سا او وی ماڑی طرع بنی گچھے اسرہ تکگی اچے لیول نا بندا بنی گچھے اس طرا نا میں کوئی سین ضرور کرسا اگر پیں انشااللہ کامیاب ہوئی یاس تہ میں اگہ فیوچر اچ میں اپنے پورے خاندان کا ایسی جگہ اپر کھرن جتے انشااللہ بوت اسے فائدہ ہول تہ بوت ساڑی ٍت ہول اس جگہ اپر میں اپنے فیوچر وچ اپنے دس سال پندرہ سال جتنے وی لگے میں اتنا کم کرہ